Japon miramiran̈a amy ny an̈y Sin̈y fo, fitafindreo io, sakafo, fa mampiavaka Sin̈y- Japon ndraiky irô zen̈y ten̈a impôrtò amindreo lafamindreo, avy eo eo koa falalapomba, ten̈a faran̈y olo man̈ano zen̈y izy irô.